Ke karakarazan̈a fiarahan̈a amy famy ndreky, fandraisan̈a vahiny fa fantrovan̈a olo. Afaka mandeha an-trano tena zen̈y, zen̈y anisany kolontsain̈y ndrô Tôkiô àby io. Irô koa zen̈y vadana te ndreky kafe.